Rawaandu ladde. Rawaandu ladde, dabaaji ɗii fuu kañun laamii mbartaa ɗun nii enna faa ñaama ɗun. <hesitation> kayru nii woni ko mbaawmi wiide hen banngal daabaaji ladde dow kaa. <hesitation> So wanaa ɗun, dabaaji keddiiɗi ɗii, ɗun waawaa taweede e mun.